A töa à mi a me serve pe mettighe sovia tante cöse. I piati da mangiâ, i gòtti pe beie, o libbro pe leze, i angæzi pe travaggiâ, pe zugâ à cirolla e dâghe di corpi quande se perde. A töa che gh'ò fæto in giardin a me serve pe mettighe de piante, quella into magazzin, pe fâ di travaggi co-o legno.